أول ذكرى لي في الطفولة كانت لما كنت ألعب في الحديقة مع أهلي، كان عندي دراجة صغيرة، كنت دايما أسجط وأجوم أسجط وأجوم وما كنت أمل أبد، الذكريات تعني لي الآن فيها أول إحساس بالحرية والفرح والسرور والحماس.